پہلا، کپڑا تیار کرو۔ پینٹے <hesitation> جا کپڑے نوں صحیح طریقے نال پھیلاؤ۔ جتھے مُڑھا ہویا ہے یا گنجھل ہے اوہ کھولو۔ دوجا، استری دا تاپمان سیٹ کرو۔ کپڑے دے طرح دے انُسار گرمی سیٹ کرو۔ نازک کپڑے لئی ہولی گرمی۔ تیجا، صاف کپڑے دے اُتے ڈھکو۔ نازک کپڑے لئی استری دے نال سیدھا نال گاڑو۔ تھوڑا صاف کپڑا رکھ کے استری کرو۔ چوتھا، پینٹاں پریس کرو۔ استری ہولی ہولی کپڑے تے گھماؤندے ہوئے پریس کرو۔ خاص کرکے کالر، سلائیاں اتے زِپ والیاں جگہ تے دھیان۔ پنجواں، استری کرنے توں بعد کپڑا تھوڑا ٹھنڈا ہون دیو۔ پھر، موڑے نال لٹکا دیو۔ پینٹ نوں صحیح طریقے نال پھیلا کے استری نال ہولی ہولی گھماؤندے ہوئے پریس کرنا ہے۔